Abaki Abaki Abaki Abakiga titurwara titurwaraga amiisho ahaakuba ndagira ngu turaryagye ahakuba ebiturarya byona, turarya turarya ebihingwa; turye za doodo, turye eshwiga, turye eshogi, turye ebintu byona ebiturarya mbwenu turarya ebyobutonde kusha, titukaaza mwirwariro ngu orikuza ndikuza kujanjaba amiisho ngu hashi ngu ngu gaagwire, Abakiga tibarwaraaga amiisho.